Jeheni ntihi chjasin na, ntii ntihi chjaséni na chóntani nko costumbre kixin kuando kuakere nko evento tsochónṭani na, sinch chónṭani costumbre ti chjaséni na siemprekixin nchechjáni ni, nda̱xra ntájno, ti nta̱xra ntájno na káxin ri nkehe tsjiko na tanto ri iijn tsꞌe̱nani jina, ti sinchechjáni nkekja̱in kontájno na xi̱kaha ri kilo ri ijna tsꞌe̱nani, paraaa, tsi̱kao tsikꞌe̱nani, tsi̱ka̱oni na, sinchesósó tsoch o̱séa sinchekueni, sinchesósóni, tsakitsjeheni kaín tse̱e sinchesósóni ndá tsjakꞌentoni chrítaón lámina̱ para tso̱sósó para tsochrohe tso̱tsinká, a̱ndá tsjixin tso̱tsinká tsochónṭani preparado la, ntiii, ndá ri ó tsi ri aña̱o tsjasin ri fiesta la, ntii, ts chónṭani nta tsi̱kꞌe̱nani ntájno na, tsi̱ka̱oni na, nachrehe tso̱nkotsé ri sín kíchoni na tsjinki̱tsa sin itsꞌen va la- a, ntii, ts tsi̱nta̱méheni va la, ntiiii, tso̱kji̱nka̱ choni na tsꞌaxrje kaín ti nkehe chínṭa si̱ntanòe va para. <hesitation> para ri tsichjáxin a na, tsjixin la ntii, ntii sinchesósóni xro̱én ri kontajno a, noheni kixin ticháxi̱n tsꞌina konjolín, na sinchesósoni ri konjolín, na ko kja̱xin ntaha na, tsꞌe̱nani ntiiii, chochjenoa na ko kja̱xin tsꞌe̱nani ntiii, tostada, ko kja̱xin tsꞌe̱nani ri ntiiii, komino a, komino, na ko tsꞌe̱nani ntiiiii, nnn itooooo, almendra, na ko tsjiko kja̱xin ri nti íxi ntayoa ntaka̱xi̱ chónṭa pa tsoxraxé náxrjó tsjiko na tsjika̱oni na tso̱sóso na separado tsochján, na nti tsjixin tsochján na nta la tsicháxín nchejntí, ajos na tsjiko kaín ri, kaín ri esp espiece para nti para tso tsjanjon nko sabor ti nda̱xra a, na ko kja̱xi̱n ri nda̱xra na ti tso̱ña̱o na ti kontájno kꞌuén na tsokuen va la, por pieza tsochrijin na. Tsꞌijma iyꞌá nṭa̱ na, primero ìnta̱ tsꞌijmaxín na tsjakꞌeni xíjnta kixin tsꞌiṭjáña ri ijnì chónṭa a, a̱ yóxin nṭa̱ la tsakitsjexíni kaíxin ri nda̱ hndó chónṭa, a̱ yꞌáxin nṭa̱ la nti tsꞌijmaxín va la, ndá nachrehe tsjakꞌeto ri casuela, na tsi̱ki̱ani nti, xi̱a tso̱xóa, ndá tsꞌinkankí kaín ri into, nto doá a, xi̱ka pecho na, pierna na muslo na, a despues tso̱hen tsot tso̱sóso, tsjixin tso̱sóso na tsakitsjeni na tsꞌinka jnko kjo, a̱ndá ri íso piexa xroa mé ultimo tsꞌinka ri casuela, tso̱sóso, tsixn tso̱sóso na, ndá tsochjéheni ti xro̱én kaín ri espiece especie tsjiko a na hasta tsoxrótexín jina, nandá tsochjéheni ri nti ijna a, na ntaha na, tsjixixién na tsjakꞌeni xíjnta jinaá, kii para tsjanjon sabor, na tsotsjexíni ri comina a sina a chónta sabor. Á xi̱jnta ndá ri náhi na xa̱ tsjakꞌe na, o̱ tsotsjeheni nekexe xro̱én xa̱ tꞌiṭjáña para a̱ntsí imá náxrjón tsꞌaxrjen na ko jehya imá ìnta̱ tsꞌaxrje solo xinko medio kjinté ntsí kixin náxrjón ri nda̱xra a, ti nda̱xra kontajno a, ti nda̱xra kontájno la ndesi ikja va na to̱té va na káxin, nda ri káxin taha ichján, ndá xi̱ka kokjo to̱té va na kokjo rꞌua va na para chji̱nínó, na naa tsochján na tsjixin la ndá sinieko kícho choni, kaín ri familia sinie tso̱hen sin convivir, na. Kja̱xin tsochronkani ri nda̱xra kotèntso̱ a, ti nda̱xra kotènṭso̱ la nti kja̱xin lo mismó, tsikꞌe̱nani ri ijné ri kotèntso̱ a nandá tsi̱ka̱oni, jeheni noheni nkekja̱in kotèntso̱ tsꞌóani na xi̱kaha ri kilo ri ijné va tsꞌe̱nani, pero tsꞌe̱nani ijna kjátsé, ijné especial kotèntso̱. Na pa, na ndá tsi̱ka̱oni ri ijna na, sinchekueni, tsakitsjheni lkaĭn tse̱e ndá tsokuen nandá sinchesósoni, tsjixin tso̱sóso la tsjakꞌenṭo, nandá ntiii, nandá tsjixin tsjakꞌento na ndá ri ó tsotsjeheni ri ó nkehora na, ndá ri ó tsíkosóso ri ijna na, tsjeáni bolsa tsꞌinka kixin para ntii, tso̱ndahya ri jna tsꞌikoha xri̱nto̱, kixin cuando tso̱tsinká la náxrjón tsꞌaxrje polvo, nandá, nandá ri ó tsjejexin semana nda tsikꞌenani ri kotèntso̱ tsochján a, ti kotènto̱ la ri kohyé la sínkí noó ko̱tꞌo̱, nandá tsꞌe̱nani, inꞌó va la na tsi̱ka̱oni na, nandá ri ó íxin ri ntihi na chónṭani nko costumbre kixin ti ña̱o sábado̱, itꞌen va ri tꞌo̱ ña̱o a, ta la síndo mé tsꞌóña kixin nti tjiate va kuchió, nandá nti, ti he choni ntihi como como íjnko ni̱nko tji choni na casi ri ijnie̱ va la. Í chꞌehani ocupar niehani táha maske ri tripa chínṭa va la o̱ ri si̱ntanóé va ó, a̱ndá ti kotènṭso̱ jitsꞌen na, tsaxrjehe tjo̱a̱, na tsakꞌekjen mesa tsaxrjehe tjo̱a̱ na, tsjixin na tsji̱nta̱méhe sin la tsixin la tsakitsje̱he̱ sin tse̱e va na, tsochrijin isin va na, tsjixin na sinchekuen sin ri nto a, na para ti tso̱ña̱o a tsochján, na ri nto tsjixin tso̱kuen kaín va na, ti ntotènt- so na tsꞌixinto kixin para ti tiempo sóa na o sóahya na ti nto na tso̱xraxéha, namé ri nto na tso̱kuen tsakꞌeṭo mesa, nkekja̱ín mesa tsjakꞌenṭo, na, ndá tso̱ña̱o na, tsꞌijma jin tsꞌijma ti primero ìnta̱ namé tsjiko xíjnta para tsꞌiṭjáña ri ijni̱ chónṭä a, a̱ndá tsjixin la tsꞌijma yaá nṭa̱ yaáxín nta̱ na ó tsꞌaxrjehe ti xín nda̱hndó chónṭa, kaín ri xí chrén xín jni̱ servihya chónta̱ la tsꞌaxrjehe pa tso̱sáxiha ri comida a. Na tsjixin la ti yꞌáxin nṭa̱ la táme ó nachree ti ìnṭa̱ la tsikia nko bote ijié tsjakꞌeto jína tso̱sóa, tsjakꞌe xíjnta, a̱ndá tsjixin na, ti ndá tsꞌinkankí ri into a, tsoxróte ri nṭa̱ ndá tsꞌinkankí ri nto a, na cuando tsꞌinkankí ri nto la, tsꞌinkankí yaá lata co̱tꞌo̱ o̱ hasta yꞌá laṭa mé tsꞌaxrje jnko bóté, na ndá, nandá tsoxróte la tsꞌito ni̱o na, tsꞌankakiéhya kixin tsochján jína, tsochjájña jína ndá tsjiko ri xro̱én, ti almendra, mas ke almendrá na tsjiko jnko, nko kilo ko̱tꞌo̱, na ntahó la tsjiko clavó, canela, para tsochjéhe sabor, ajo, na hasta ultimo ndá tsꞌinkate ri ijna a, nomá tsoxróte ri nto jína kii tsꞌaxjeṭaón kaín ri. Xi̱ kji̱ta̱ chónṭa, íxin tsixroni lóxrjo siín tsꞌaxrjeṭaón ndá tsji̱in ri ìnṭa lóxrjó ndá tsjakꞌe ri jna a, na hasta nti ndá tsotsjexín choni á xíjnta ri, nako á chónṭa sabor ri comida a̱ndá ri náhi na na̱xa tsjiko íntsí ri nti klavo o̱ canela kixin para tsjanjon a̱ntsí ma sabor ko tsjiko ajos, nandá tsoxróte, para í náxrjón tsochónta sabor na tsoxróte jína tsochján jína ndá tsjiko ri xro̱én. Jeheni na cuando tsinchechjáni ri nio nio kantachꞌokan, namé nti ti avece chꞌe gente encargar ti jeheni na siempre kixin nko nko noó o̱ nko yꞌá ña̱o ante para ixin chꞌeni prepara kixn tsochónṭani suf kaín ti material para íxi, ixi nti sichꞌeni cupa, namé ti sichꞌe sin encargar na jeheni na simpre nko ña̱o na, jnko ña̱o nko̱siñe semana mé. Ájnko tsji nko jueve o vie mierco̱ me siempre ti̱kꞌe̱nani ri ti ti kantachꞌokan a cuando nkekja̱in pieza tjinkaon ko gente, jeheni na ó noheni nkekja̱in ṭꞌaxrje ri paquete, tsꞌe̱nani nko tsꞌe̱nani nko ite paquete la mé ṭꞌaxrje kinient kinientó ri pieza ri tamale, támale kantachꞌokan, a̱ndá tsikꞌe̱nani na, tsjini na ri ti ó siín ri ka ó tsichján tsꞌe̱nani na mé tjeṭóxin sínki jnko ri íxi paquete, a̱ tsi̱ka̱oni na tsjendoáni na, ndá tsóchrítꞌo̱ni, takitsjeheni ri íxi íxin ntii, jihno̱ chónṭa ri chrìndehe̱ e ndá tsochrijin por paquete na dea nko tántó dea nko íxi cuarenta nkojnko ṭoxín ti hoja kixin para tsꞌóna ri niontachꞌokan, na ta̱téni a̱ndári siguiente ña̱o a mé yꞌáxin ña̱o tsixroni xika ri avece na tála ó noheni ri vierne la ó takꞌetoni ri noa para tsꞌóna ri támale a. Na tsakꞌeto, na tsjixin a tsꞌijma, ndá sátsjiko ni nts sátsjikoni tsinka cubeta, lata o̱ cubeta landá tsꞌinkate xíjnta ndá satsji molino tso̱tsinká, na tsjikoni ntaha na tsjixin la tsika̱oni tsixin tso̱tsinkala tsje̱nkani na xraka̱oni na ndá tsji̱ka̱oni ntihi na ndá tsꞌeyani tso̱nṭá, na ndá tsjakꞌeto nko bóté, na tsikia xi̱a, íxin tsikia nko yꞌá litro tsikia nanda nti nko yꞌá litro tsikia nandá nti tsoxróte ta̱ tso̱xóa ri xi̱a jína ndá tsi̱ki̱ani ri ichꞌo a íxi tsꞌeani ko nko kjo jié, nko kochiko tjo̱a̱ jié, ndá, xi tꞌiṭjaña xíjnta la tsjakꞌeni, tsjakꞌeni ri xíjnṭa na tsaseni jína tso̱nṭá ri chꞌo nandá tsikia ri bote tsochján, ndá tsjixin tsochján namé, tsi̱nka̱tje̱nkí ko tsi̱nka̱tje̱nkíni hasta tso̱cha hasta tsꞌóna íxin nko tipo nko manteca xika tsꞌóna ri ichꞌo, jintá tsꞌaxrje suávementé para, para tsjixin tsochján na tsꞌijin, nandá tsikia nko kjo tjoa na. Na ó jna na ó kjuixiin kuínchetsinkáni na ó kjuixin kuínchechjáni, ti nda̱jna ti nda̱jna ti jna, chile árbol, mé táha tsjiko na ko iso juagillo para tsjanjon sabor náxrjón na tsjiko ntaha na ri ndajna na tsjiko nchejnti, ajos, ndá tso̱tsinká, tsinkáxin licuadora, ndá tsjixin la tsánkíhi, nandá tsakꞌeto nko casuéla la o̱ nandá tsjikia ri xi̱a ndá tsikia ri jna para tsoexín prepar ti tamale a, ndă tsjix na élo mismo kja̱xin tsꞌiná puro pecho, puro pechuga tsꞌina nko jinꞌó nandá, tsoxróte, a̱ndá ri ìnte̱ a mé kja̱xin tsjiko ri ichꞌo a tsꞌeyaxíni to̱nṭá jína, kixin para cuando tsꞌóna ri nio kantachꞌokan la tsjanjon nko sabor náxrjón porque gente landachro kixin náxrjón ntachꞌokan ṭóxríhi̱n sin chónṭa sabor chro porque chaxín ri tsochján tsjixin a, na tsꞌe̱nani hierba santa. Chjaséni na ndáchroni kixin ti̱kitexíni kixin kantanitji, mé táha ti oja a me tsjiko nko̱siñe ri o̱ chrítaon ri kantachꞌokan ndá tsjakꞌeṭa̱te̱xin ri jichꞌo a, chꞌéna siempre kixin nko chára yeno ko̱tꞌo̱ kixin para tsꞌaxrje regular ti nio náxrjón, ndá tsjixin na tsjaṭꞌo nia yaá na iyꞌá vece nandá tsꞌóna tsꞌaxrje íxin nko tipo ixin nko regular jnko cuadrádo tsꞌaxrje, nda tsjixin na ntha tjiko rí nti nda̱jna na jinto chíka tso̱he deshebrar tso̱kuen, nandá tsjixin la, tsjixin sich¿enani ri nio kantachꞌonkan nda, ntiii, tsjakꞌetoni bóté, jnko bóte ijié yaá bóte tsjakꞌeto kixin tsi tsikia ji̱nta̱ na tsꞌóna iso̱n tsixronina iso̱n nchekꞌini ntihi ri xí takꞌenkíhi̱ ndá tsjixin nandá tsoxróte ri nṭa̱ tso̱sóa nandá tsjixin, ndá tsꞌe̱nkani támale a, ti ó tsjixin tsꞌóna a ndá tsjakꞌexróte na tsotsjeheni nko yꞌá hora na ó tsjixin tsíchján tamale a, na tsotsjexíni tsakitsjeni ijnko na. Ti nandá chján na chaxín imá inṭá imá inṭá ri chꞌo a kixin ti xróte ri ichꞌo a, a̱ndá tsjixin la tsotsjexíni ndá xa̱ tꞌiṭjáña na xa̱ tsakankíni kasi nko xí nko noó noó hora chjáxin ti ntachꞌokan a, na ko kaín ri choni tsꞌe̱nka ri ntachꞌok sichꞌena ri nio kantachꞌokan mé kaín sin tsꞌe̱nka̱ sin soso kixin kiin sos pieza tsꞌenka̱ sin kixin nkokón tsochjá ri nio a̱ndá ri nkojín sin tsjinki̱tsa sichꞌena ndá tsꞌe̱nka̱nhya sin na nko̱siñe ri nio tsochjá nkosiñe o̱ nko ti chriṭaon ti nko̱siñe na chjánhña, kixin koiha sin chꞌe sin chꞌe participar a tꞌe̱nka sin ri nio a mé xi̱kaha ṭꞌaxrje, para tsꞌaxrje yóxin na kaín choni chꞌena ri nio mé kaín choni tsꞌe̱nka̱ mpe para cuando tsixin tsoxitje̱he bote na náxrjón kaín tsíchján.